أفضل القدرة على التحكم في الطقس, لأ هذه القوة تعطي فرصة لتغيير الظروف, وكمان تحسن حياة الناس, مثل إنهاء الجفاف أو تغيير الحرارة, التحكم بالطقس بيكون له أثرإيجابي كبير في البيئة, وأثر كبير في المحتمعات, وهذا شعور وايد رائع.